ارے میاں ڈور لاک کا سسٹم سمپل دکھتا لیکن سیکیورٹی میں ایک دم بنداس رہتا۔ دیکھو ڈور لاک کے اندر میکینزم رہتا جس میں چھوٹے چھوٹے میٹل پنز رہتے، لیورز رہتے۔ جب اپن صحیح چابی ڈالتے وہ پنز الائن ہو جاتے، ایک دم سیٹ ہو جاتے اور گھوم کے لاک کھل جاتا۔ اگر غلط چابی ڈالے تو پنز الائن نہیں ہوتے اور لاک نہیں کھلتا، ایک دم ٹائٹ بند رہتا۔ دوسرا کام، لاک ڈور کو فریم سے جوڑ کے رکھتا، سٹرونگ بناتا تاکہ کوئی آسانی سے مطلب پل کر کے پش کر کے نہیں کھول سکنا۔ ماڈرن لاکس میں تو ایکسٹرا سسٹمز بھی رہتے، جیسے ڈبل بولٹ، ڈیجیٹل کوڈ، فنگر پرنٹ اسکینر، اور بھی جو نئے نئے لیول کے سیکیورٹی فیچرز آ گئے۔ سمپل لینگویج میں بولے تو، دیکھو لاک جو ہے ایک گیٹ کیپر ہے، صحیح آدمی کو اندر آنے رہتا، غلط بندے کو اندر آنے سے روکتا۔ مطلب گھر، دکان، لاکر، سب کی سیفٹی کا پہلا ہیرو جو ہے اپنا لاک ہے، اس کے بعد سب۔